Yaani ungala uling'uhu, upowifuka panyumba, ingakusovele, wiulinda panyumba, ulinda nasyo ufuka panyumba, yaani jikukusovela luerio ukosovela nje ukusovela lweru kwasabu ngalole! ing'uku, wouzidi ukujihudumira vunonu najene jilora, japo najikwerewa kundu lakini jira jitaka! umunu jikandete, ila ukwerewa jikwerewa, jira ulikuwika, ukuwikwa ukuji- ukuwiba uku- ukujikona, wibau uhuna vunonu, apaukunile vunonu, uvike ipumba vunonu, najene jilora, umakulaila, ukuvika munonu ataukula jirake pavunonu, utola ataa, untukuva, uvikapu uvujira para. Uvutitili uvuleke ukunanii vuleke uku- uku- uku- ukuluma mana jingaleka, maana vunkaluvu uvutitili, najikawesa ukula amayayi, amahang'a jejisira. Ingasilapo jihama, kwahiyo ukutunza, ingakusavele takukutunza vunonu, vutunza lwere vutunza yaani vutunza vuno- vunonu, kwahiyo ing'uku ji- ji- jingasowele, pamu pavusyiku, apausisimwike, uvika amakasi. Uvika ni- ni- nini pumba kidoko, jikukuvona, jilavuka, ijingi isiku ngayeke, utamisiku moja iviri, apa ukijwike, ungilange, ungilange ungilange uona chione chitsile chitaha, asikile umwenye nyumba. Apa- apawilangire, utola tena, ipumba namakasi ukugi- usipela apaukugu usipelile silavuka, apa silawike, ukwingira umusikona, uhuna vunonu, apa uhunule vunonu hukapange, uvike uvike ikipumba kidoko, apa pavusiku pala sila tena pakidoko syuma pa- paluvanza ukuvikile ipumba sila sinamakasi. Ataukuba kutale, nasikawesa ukuba kutale kwasababu, sivatayari sito- sisovie vanyumba balukuta, atatungitile panyumba pala, twikona pavunonu, twile ikyakula vunonu, tuinywe amakasi, tubyake tubyake vutalindao. Bora tulinda kiba tusungura kibaa.